اسے بہت قسم کے گرینز ہوتے جو صرف انڈیا میں پیدا ہوتے۔ جیسے کہ ہمارا ہو گیا چاول، گیہوں، جو روٹی بنانے میں کام آتا۔ اوٹس، جَو، مکّا، باجرا؛ باجرے کی روٹی بنتی۔ اسی گرینز سے بنتا، اور الگ بھی ہے۔ جیسے کہ رائی، جوار، راجمہ، ایکسیکٹرا۔ کئی قسم کے گرینز ہیں جو ہمارے انڈیا میں پیدا ہوتے۔ یہاں کچھ گرینز ہیں، جیسے جنہیں میں جانتو، امپورٹنٹلی، جیسے استعمال کرتے۔ جو اپنا چاول ہو گیا وہ ساوتھ انڈیا میں بہت فیمس، وہاں بھی بھائی۔ جیسے کہ اوٹس، جَو، مکّا، باجرا۔ مکّا آٹا واسطے، گیہوں ہے، جوار ہے۔ مکّا کی روٹی ہوتی، باجرے کی ہوتی۔ یہاں پیدا ہوتا اور یہاں کام آتا، یہاں میں جانتو۔